لا طبعاً، رياظي، موسيقار هاذي ما اظن في أحد أصلاً يعني يهتم بالموسيقى ولا الأشياء التافهة دي ، رياظي طبعاً، الرياظي يعني حتى أول شي ما هو شي حرام، أما الموسيقى كلها حرام، هذا أول سبب، وأهم سبب، ورياظي طبعاً الرياظة و <hesitation> برظو مبالغها ما شاء الله، رواتبها عالية جداً، فالرياظة تكو- إني أكون رياظي هذي أفظل.